amboa o, ataon'olo fa tsisy raha ilagna azy.zegny hevitry diso <hesitation> ataon'olo momba amboa. Ataon'olo tsisy raha ilagana azy. Nefany izy io tegna maro raha ilagna azy.ôhatra zao ambanivolo indesigna mandeha mi <hesitation> mihaza trandraka igny .avakeo izy ka antagnambe atao gardien nalakoro <noise>